Misy karazany maro ny marika ana fiara, ohatra hoe ny BMW, ny audi, ny mitsubishi, ny hyundai, ny peugeot, ny citroen, ny karenjy ohatra ny an'i Madagasikara, ny toyota, ny ford, ny chrysler, ny, <hesitation> chevrolet, ny, <hesitation> izay angambany.